Ny karazana voankazo fantatro ny paiso, ny akondro, ny paoma, mananasy, manga, papay, ny coco, ny letchi, zavoka, frezy, voaloboka <hesitation> > izay